Injo nakke urang-urangku, <hesitation> lohena urangku tapi rie to ji serre urangku injo gassing ya minto mo injo naung bangi allo-bangi allo gasing suttei manaung, <hesitation> rie njo urangku dikua ik, oh dikua ka wawa oktana said, injo ik kaka wawa oktiana said punna ele i, sutte a ri kampus, punna bangi i sutte a ri panjamaku, iya mamo njo, tpi punna <hesitation> nremo nahaju <hesitation> manna ntu lohoro maeji pole ri ballakkue, nah iya injo njo i anu, i dikua ka wawa punna suttea lohe minto nabahas, ka nu to, nu labbi toami ri nakke tapi iyamo njo nu anunna <hesitation> pembahasanna nu pada kusarring ana-ana, iya tojji njo gassing nabahas <hesitation> barunne mo naung, <hesitation> punna talamaingi ntu <hesitation> nabahas barune ande ntu minroe, tapi iyami injo punna a gosip maki, anre naisse i ngkua tette sikurami ngkua la minro jaki inne anre, tapi injo ka wawa manna mamo gasing a gosip tetta tojji ntu pole iya nu tala mai i ngkua nu ngura-ngura, pembahasanna mulai ntru loro nabahas bapakna, nabahas i amma na, mae nabahas amma na injo nabahas isse urang-urangna ri ruanganna, urang pakampusna, maingmi isse nabahas injo. Nabahas i isse sikalinna, tala mallingi isse punna maingmi nabahas sikalinna, lampai isse nabahas injo mange nu barune nu rijodohkangi, punna talia ntu kamanakanna dijodohkangi sikalinna, sompo pinruanna, yamanna purinanna dijodohkan ngase i battu ri kalengna, tapi iyami injo punna sikali nabahasmi i sikalinna atau purinanna dijodohkangi, simatemi ta galli-gallinggi, kah nu, kah nu anda jadi pakku to mi injo.